أكثر حاجه تنجم تميز بيها عمل جيد و لا باهي و لا للجامليه نتاعا هي بش نقول، بش نقول المغزى نتاع لعملها تنجم أنت متوصلهاس، أنت متنجم تحس موش تحس كيف تشوف تقول الواو محلاها تحس في فما حاجه باهيا، تحس في فما إبداع، تحسن في أنو متعوبه عليها، فما شكون تاعب على حاجه هذيكا.